Mopeti kigua kiraipa yandea yavevo oiva jaema yayeaviki yave pipe omosii kavi jare yande ñanekirei arupi yandea yamboyeaviki jare kua jaera ikavi kua yaiporu ipuere vaera yandea ikavi oyekua